Saabu dinañ ko dee defaree diwlin, xeme nga jaxas ko. Soo ko fanaanlee ba sa ëllëg sa, mu wow, nga dag ko. Dangay limiter ndox mi. Limiter diwlin bi, yëngël ko si paan bi bam far, nga bàyyi ko ba sa ëllëg sa, nga dagg ko. Soo ko daggee bu la neexee nga def ko saabu sunguf. Bu la neexee nga def ko saabu fóoteekaay. Njëriñ bu bareeŋ si. Mun naa sangu, mun naa fóot, te sakkan na.